Sj eresesa adze a cbc abofra a oedwanse anaa oegya ne nan egu mu a, adze a cwc dj eyj nye dj, ibobuebue ntum a cwc bankum na nyimfa nyinara. Cno ekyir no, ibchwj dj ibeyi efi n'enyim dze akc n'ekyir. Ewia a, ebjpj krataa bi na edze apepa no tun kakra, cno ekyir no ewia ebchohor na asan apepa hc nsu no, ewia a nna edze "powder" kakra afa hc na asan dze fofor abc no.